أي بينئصمو النّاس نوعين النّاس بتحب الجبل، وناس بتحب البحر، أمّا أنا بحب البحر لأنّو بستمتع بي أصوات ال- <hesitation> الجو، بي- بي ريحة البحر، بي أجواء الصيفيّة، أمّا الجبل بحسّو بالنّسبة إلي أنا مُمل إذا بدّي أطلع عالجّبل ما في غير إنّو تلعب بالطّابة، تلعب تنس، هيدي هيّ بالكتير مسلاً بريّة تُعّعُد تساوي أكل تشوي لحمة مع العيلة. أمّا البحر فيك <hesitation> تعمل كزا شي فيك تتشمّس، فينا نروح على شاليه، فينا نروح على مسبح ن- خاص للنسوان، فينا نروح وين ما بدنا بالصيفيّة بي طُل على مطاعم بي طُل عا بحر مسلاً، أمّا إذا عالجّبل يعني حتى لو في view مشاهد من الشبابيك ما بتحسّا حلوة قد البحر فا بالنّسبة اليي بحب البحر أكتر <hesitation> بحب السباحة أكتر، بحب روح مع العيلة بالصيفيّة على ال <hesitation> البحر عالمسابح لأنّو بفضّل السباحة أكتر من إنّي روح عالجبل ما أعمل شي هيدي من هواياتي الّي بمارسا مسلاً <hesitation> حلو إنّك تكون مع العيلة عم تتسبّحو سوا وعم <hesitation> أخدين شاليه سوا مسلاً حتّى إنّو الولاد بي كيفو أكتر بالبحر <hesitation> بينبسطو أكتر الأجواء أحلى بي- كتير- بي كتير <hesitation> بالبحر <hesitation> الأجواء كتير أف- بفضّلا أكتر من الجّبال لأنّو الجبال. يعني الواحد ما في يعمل أكتر من إنّو يمشي، <hesitation> يشوي، بس يلعب تنس، بس هيدي هيّ. أمّا البحر بفضّل أكتر فيا تسلايه واستمتاع أكتر خاصّتاً إذا كانت العيلة. وإذا ما كانت عيلة مسلاً أتنين بحبّه بعض أجواء رومانسيّة مسلاً بي روحُ عال بحر بيتسبّحو، مطاعم بتطُّل عال بحر، <hesitation> إذا الواحد بدّو يتصوّر كمان، <hesitation> الصور الي بكون وراها البحر ال background الخلفيّة بتكون أحلى بي- كتير- بي كتير من إنّو يكون في وراك جبل مسلاً. فا إيه أنا بفضّل البحر أكتر من الجبل بي كتير بالنّسبة الي الجبل مُمل للنّاس الّي حابّه يمكن تروّق راسا وتبيعد عن الدّنيا.